Sa chida passada, in sa lezione de yoga <hesitation> su mastru at nadu <hesitation> devimus tradurre sos <hesitation> sas posiziones yoga chi sun in sanscrito in su in su sa limba sarda, <hesitation> problema ca puru si fimus pessones de una zerta edade, meda bind'at b'at meda giovanos però 'e una zerta edade e sa traduzione non <hesitation> amus veramente cumpresu chi su sardu lu fimus abbandonende, però eo mi so resa contu chi comente dialettica, comente sa pronunzia, eo non fio mala, proite, ca eo in domo no apo mai faeddadu s'italianu, nois in familia tuttora faeddamus su sardu, anzis cun zente chi apo <hesitation> cunfidenzia faeddamus ancora in sardu, e infattis puru cudda 'olta <hesitation> zia mia m'at telefonadu e mi fit faeddende in italianu, l'apo nadu, l'apo nadu, zia Anna chi eo faeddo su sardu, e zia Anna m'at nadu, eo puru, e tando faeddamus in sardu, e zertu faeddamus in sardu ca Torramus a su discorso 'e sa paraula, si non lu non lu <hesitation> non lu faeddamus poi su sardu no l'ismentigamus, e <hesitation> mi so abbizada puru 'e un'attera cosa, chi <hesitation> cando ando a sos negozios a fagher s'ispesa como <hesitation> nisciunu faeddat su sardu, faeddamus totu in italiano, cuss'italiano chi non sempre est perfettu, ca <hesitation> zertas paraulas in sardu las <hesitation> chircamus de las tradurre in italiano ma est unu disastru, quindi amus perdidu, semus perdende sa limba nostra e nde semus acquisende una isbagliada non curretta, e est a 'iscapitu più che atteru 'e sos piseddos minores chi sun 'odolende, a mie m'est capitadu <hesitation> a propositu, de su tripagliu meu, de aere, sun arrividos tres alunnos chi faeddaian solu su su sardu, e sos <hesitation> e sas e apo cunterestadu cun sas mama e apo nadu, ma su piseddu faeddat solu su sardu e <hesitation> e cherzo chi faeddet su sardu, tantu poi fizu meu in su giru de unu mese faeddat